انا عضو في جمعية، لذا إذا كنت في جمعية إجرامية <hesitation> نشوف كيفاش ما يقتلوش ذراري ما يقتلوش <hesitation> الكبار، هذا هوا إذا ما نحبش القتيلة ما نحبش إجرام حسنا.